على الرغم من اني اعيش في مصر الا اني ما زرت جنوب مصر ابد. سمعت ناس وايد يتكلمون عن جمال الجنوب والمعابد الفرعونية هناك. القصور والمقابر والمعابد الفرعونية يعني شي رائع. بس ما صار لي فرصه ازوره. وابي وايد اروح لهناك